Injo punna arai la tahang hubunganga punna <hesitation> mai ri bahinea, <hesitation> anre kulle a bura-bura, tala kulle rie la di anu di sobbu kah punna rie intu la di sobbu ri anua anremo intu na tahangi hubunganga, nampa punna rie arrakna bahinea <hesitation> haruski <hesitation> anui <hesitation> haruski turuki injo apa na kua injo bahinea ka punna <hesitation> tala di anu intu kodi toi nasakring pasti mara-maraingi anu-anua ri gitte, injo pole sikalabinea injo kau burune <hesitation> ako pole <hesitation> anui ri bahinengnu ako suangi ameppe <hesitation> punna rie salangna <hesitation> carita-carita anui <hesitation> carita haji-haji i ri bahinengnu, ka punna are itu nucarita haji-haji i iya punna emosiko anremo intu na anremo intu nakulle iya, injo pole burukne a <hesitation> ako pole lampai nginung-nginung punna bangngi i. <hesitation> injo biasa kodi-kodi todo na anu injo bahinea kodi na kasia, <hesitation> apalagi pole punna lampako nginung-nginung tanga bangngi na <hesitation> subuhmi nu minro, boh larro tojemi intu bahihengnu iya jari punna ara i tahan injo sikala binea <hesitation> anu injo nakuaia injo bahinengnu <hesitation> turuki i apa nakua <hesitation> injomi tahangi injo anua <hesitation> sikalabineanga.